Zu taarei na komna, zu taarei na komna na muzi zu taarei na komna na ittəkə, zu taare na komna na tarakə, zu taare na komna na nakəi, zu taare na komna na gbanare, zu taare na komna na bamburo, zu taarei na komna na gbansai, zu taarei na komna na samsaarai, zu taarei na komna na piti muzoi zu narē, zu nare na muzōi zu nare na ittəzi, zu narē na ta'akə, zu nare na na'arei zu nare na gbanazii, zu nare na bamburon, zu nare na gbansai, zu nare na samsaarai, zu nare na piti muzozi zu nare na komnai, zu nare na komnai muzozi, zu nare na komnai ittəkə, zu nare na komnai tarkəi, zu nare na komnai narekə. Zu narei na komnai gbanarei, zu narei na komnai bamburei, zu narei na komnai gbansai, zu narei na komnai samsaarai, zu narei na komnai piti muzopei zu bnarei, zu bnarei na muzoi, zu bnarei na ittəkei, zu bnarei na taarekə zu bnarei na na'kəi, zu bnarei na bamren, zu bnarei na gbansəi, zu bnarei na piti muzopa, zu bnarei na komnai, zu bnarei na komnai muzoi, zu bnarei na komnai ittəkei, zu bnarei na komnai taarekə, zu bnarei na komnai narekə, zu bnarei na komnai gbanare, zu bnarei na komna,